Video game kam naa no At, gam noon no ɗi tagiraa, ɗatal ɗum tokki ɗum waɗa Pat hollii e video game e At ɗum wonda, ɗum waɗi juuɗe limsere.